<hesitation> Ny alika aloha misy karazany roe amin'ny ankapobeny: misy sasany afaky atao nama, misy sasany tsy hay- tsy mety inama mihitsy zany; <hesitation> de sasany tsy mety inama zany lafa misy nata fa tezainao elaela an-tragnonao lafa tena romotsy zay i tsy hay- tsy hay inama mihitsy, tsy hay tambitambezy, de manahaky an'izay gny alika zany, tsy iabiaby ro afaky atao nama.